A i sun pa tanti culur dë i öi: blö, nier, maron, gris, vert e più o meno a sun cuesti i culur dë i öi e cunosu pa d'auti